सबसे पहले अगर तोला पेंट ल आयरन करना है। तो तय ओला फैला ले ओला फैलाए के बाद स्त्री ला गरम कर आऊ। पानी के छिड़काव मार पेंट म। ओकर बाद धीरे धीरे हल्का से बल के साथ प्रैस मार फिर। ओकर पीछे भी वही तरीका म प्रेस कर। ओकर बाद पेंट ला बगल मा रख दे। आऊ दुसर ला भी वैसने ही प्रेस मार।